﻿Yaru vaera jare yagua vaera, ani yaiporu vaera misirai pegua takarara irüva kotigui, yaru vaera yaiporu vaera tätako yavai yayapotako opaetei mbaenunga tupapire reta jaereta oime guinoi mborokuai jokua iru tëtapeguä reta, jokuako opata yayapo yande puere vaera yaru